نأخذ خبز باغيت خبز الباغيت تاع الساندويتش إلي يمشي الساندويتش ننشر ونشق نعمل هريسة تون اااا أومليت اااا فريت بطاطا ونااااا ويكون ااااا كان تحبه حر بزيادة هريسة وكانوا متحبش حروريه أقل هريسة.